Fanasana lamba aminà tagnana dia asiana ragno kovety, araraka akao vovoka savogna, vita igny avy akeo dia arosaka rô lamba, arahina tagnana am'zegny, kosehina sady ampagnarahina miaraka amin'iny koa savogna dia kobagnina madio sara dia atapy dia zay.